ମନା କରାଂତୋ ଆପକୋ ଜନେ ଚାତ୍ରୋ ହୋଈ ଵିଦ୍ଧ୍ଯାଲୋ କୋ ଜାଉଚନ ଥୀ। ପର କଣ କଣ ଆନେବୀ ଵିଦ୍ଧ୍ଯାଲୋ ପାଈଂବେକ, ବହୀ, ଖାତା, ପେଂସିଲ। ଇରେଜର, ରୂଲର, ଟିଫିନ ବକ୍ସ, ଜଲପନ, ବତଲ, ଏବଂକ୍ସ। ଵିଦ୍ଧ୍ଯାଲୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ସାମଵ୍ରିକ ଜରୂରୀ ସାମାନ ଏସା ଉଜେନିଷର ଦର୍କର। ଡଟଫେନ, କଂପାସ, ବକ୍ସ, ଏସା ଉଜେନିଷର, ପ୍ରାଵସ୍ଯକୋଟୀ।